X̱i'k nak kolor nge bos lë' gunu c̲h̲u'nn signifikar c̲h̲ik nak tib giy nge xna or xiab gia o yan nge xna.